إيطاليا مشهورة في كل الدنيا بثقافتها و تاريخها القديم و فنونها و الفن الإيطالي واحد من اقدم و اجمل الفنون في العالم و عندهم تماثيل مشهورة، زي التمثال داوود، نحتو مايكل انجلو و لوحات مهمة زي لوحة العشاء ال اخير، الDuomo di Milano، بتعتبر من اشهر المعالم في ميلانو و برضو الكاستيلو و المطبخ الإيطالي من اشهر المطابخ في العالم و اشهر اكلاتهم البيتزا و الباستا و كل منطقة في ايطاليا عندها اكلة خاصة بيها. مدينة ميلانو، تعتبر مركز عالمي للموضة و الايطاليين بحبوا يتانقوا و اهتمامهم بي مظهرهم واضح و الإيطاليين بحبوا يقضوا وقتهم مع العائلة و عندهم الاسر الممتدة و حريصين انو يقضوا عطلة نهاية الاسبوع مع حبوبتهم و جدهم. الرياضة المفضلة عندهم هي الكورة و عندهم فرق اهمها جوفينتوس و AC Milan و انتر ميلان و المقاهي جزو من حياتهم اليومية و الناس بيقعدوا فيها، يستمتعوا بالقهوة، بيقعدوا يتونسوا. كمان فيها اماكن سياحية طبيعية سمحة شديد، زي جبال ال الب و السواحل في الجنوب زي باري و سردينيا.